Ny karazagna desera nentimpaharazagna mbô <hesitation> asain'olo andramagna zaigny ôhatra ny salade de fruit regny to de le fruit jiaby afangaro na koa izy alefa tsiraikiraiky de ny fontsy, ny manasy, ny kresôly, ny paoma, ny frezy, ny zavoka o, de ny yaourt koa na koa flan.